नहीं नहीं, असो तो नहीं रहा हज भाई कि तुम कोई एक, काई तुम नेवो लेलो निर्णा हज तो पूरी दुनिया में लागव होई जाएग़। असो काई होईज, हर व्यक्तिनें कौको मत रहे। न वो सब कौको काम करेज असो तो काई बात सर्थ नहीं रहा हज। भाई तुम तो काई चे, पूरी दुनिया के सर्कार काई एक साथ लियाओ। न उकास काम कराओ तो अपन काई माने से काँच कि वो काई होई जाए पर असो तो नहीं होतो। असो तो मारा जिन्दगी में नहीं देख्यो कभी कोई एक व्यक्तिनें काई ली लियो। न काई बोली दियो, न वो पूरी दुनिया न करी लियो असो तो कब भी नहीं देख्यो, न कभी होईगा भी नहीं हज। इस तरह तो हूँ काई सा कुछ, सो प्रदिशित ग्यारंटी कि साथ काई सा कुछ।